ازا كان على الاختيار بين الاحتفاظ باسم الاول الحالي او تغييره ساختار الاحتفاظ باسمي الحالي. السبب في زلك هو ان الاسم اللي يحمل الكثير من الزكريات والتاريخ الشخصي، انه جزء من هوايتي وكيف يعرفني الاخرون. الاسم يمكن ان يكون له معنى خاص او ارتباطات عائلية، وهو جزء من شخصيتي التي تطورت مع الوقت، بالاضافة الى زلك تغيير الاسم قد يتطلب وقتا وجهدا <hesitation> كبيرين مسل تحديس الوسائق والبطاقات والتكيف مع <hesitation> كيفية مناداة الاخرين لي. لزا ارى ان الاحتفاظ باسمي الحالي هو الخيار الاكثر راحة وتناسبا مع هويتي.